Sendeen yaai toro mai simpang ta taan nenaan sendeen dei toro simpang ta sa murere mo rimae. nun sendeen pira-pira pira pira macam sendeen yaai leos wiaing kita taan kita meta u kurang sumipan sendeen nenaan un sendeen satuy weta witu ung kulkas toro sya tumang akat ure. akat satu minggu toro tumang ung sendeen dei kampe dinut tu taan nenaan sendeen u dinutu mo dei toro pake sandoan musti man tu kanen ta keweiten akat wengi toro un sendeen ung kanen man akad wengi tii un sendeen bayam un sendeen bayam tii dei turu papa suun nun sendeen bayam tii satu pasuun ta mamoali mo racung tu jadi tu wean ta genang sendeen epa untoro papa suun won sendeen epa un dei toro papa suun jadi kita meta u kita kan tua mo gita toro ma tudu lako wia serinte ta wia se puyun ta pendon cera mengarti ung kura ma simpang un sendeen tii